पक्षी मा सबसे तेज जानवर पैलिकन सारस और चील छन। हवा मा सबसे तेज उडी सकदन। जमीन पर गजल चीता सबसे तेज दौण वलू जानवर छन।।सबसे धीमे जानवर जू छन। कछुआ और. स्लाथ।